กะกะมั่นคือเก่านั่นล่ะ เพราะว่าธนาคารเขากะสิมีกระบวนการ เขากะสิมีแนวเฮ็ดของเขานั่นล่ะ

ข้อยว่าขอแต่มีหลักฐาน บ่ว่าสิเป็นคลิปวิดีโอ คลิปเสียง เสียงบันทึก หรือว่ารูปถ่าย ข้อยว่ามันมีกะดีปานใดแล้ว

แจ้งปัญหาทางอีเมลติ ข้อยบ่เคยเฮ็ดเดะ ข้อยว่ามันยุ่งยากนิดหนึ่ง ข้อยย้านเขาบ่อ่านเมลข้อย

ข้อยกะอยากแจ้งธนาคารอยู่แต่ข้อยกะบ่กะว่าสิไปแจ้งเขาทางใดเดะ ย่างไปสาขาไปบอกเขาติ หรือว่าทัก LINE ไป อีเมลบ่

ข้อยเว้าได้เบิด บ่ว่าสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ซาย เพราะว่าข้อยว่า call center เขาสิมีความเป็นมืออาชีพของเขา

ข้อยคิดว่าน่าจะเป็นทาง LINE มั้ง อาจจะเป็นทาง LINE เพราะว่า LINE มันกะติดต่อสะดวก เป็นทางการพร้อม บ่มีข้อมูลส่วนกะแหม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

เพราะว่าอุบัติเหตุนี่มันเป็นสิ่งบ่คาดฝัน เวลาเฮาเดินทางเฮาเฮาต้องคาดคิดถึงอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้นเฮาต้องซื้อไว้เพื่อตัวเอง

ซื้อข้อยซื้อแน่นอนถ้าข้อยได้เดินทาง เพราะว่าอุบัติเหตุนี่มันเป็นสิ่งที่บ่คาดฝัน การมีประกันอุ่นใจกว่า

คุ้ม คุ้มค่าที่สุด ข้อยสิซื้อแน่นอน เพราะว่าเฮาซื้อประกันแค่นี้แม่นบ่ แต่ว่าผลตอบแทนระยะยาวที่เฮายังมีชีวิตอยู่เนี่ย มันคุ้มค่าที่จะลงทุน

เหตุผลที่ข้อยบ่อยากซื้อกะอาจจะเพราะว่าบ่มีเงินซื้อในตอนนั้น มีส่ำนี้ล่ะกะคือบ่มีเงิน

ข้อยว่าบ่สำคัญ เพราะว่าคนอีสานส่วนมากเขาบ่เห็นความสำคัญในการเฮ็ดประกันอัคคีภัยหรือว่าประกันบ้านอยู่แล้ว

ข้อยบ่เซื่อใจไผหลายที่สุด แต่ข้อยสิอ่าน ข้อยสิอ่านกรมธรรม์ให้ละเอียดที่สุด นั่นล่ะเซื่อคือกระดาษที่ข้อยเซื่อใจมากกว่าผู้ใด

บริษัทที่เซื่อใจหลายที่สุดบ่ เซื่อคงสิเป็นบริษัทที่โฆษณาหลายหลาย AIA กรุงไทย-แอกซ่า อิหยังจั่งซี้ล่ะ

ข้อยจำได้หลายที่สุดกะสิเป็น AIA Krungthai-AXA Allianz Ayudhya ประมาณนี้ล่ะ

ข้อดีกะคือบ่ต้องเดินทางไปหาธนาคารหรือว่าไปหาคนที่เขาสิมาขายประกันให้กะ ข้อดีของมัน

ข้อเสียกะคือเวลากะสงสัยอิหยังจั่งซี้ กะสิถามไผบ่ได้ เพราะว่ากะบ่มีกะแทนไง

ถ้าธนาคารเพิ่นตอบแชตกะดีหั้นแหล้ว ข้อยย้านแต่เพิ่นบ่ตอบแชตนั่นล่ะ มันกะสะดวกอยู่

เพิ่นบ่มักติดต่อดอก เพราะว่าเพิ่นเว้าบ่เป็น เทิงเพิ่นบ่ฮู้ว่าสิติดต่อทางใด

ส่วนมากข้อยบ่ค่อยเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นไปติดต่อดอก เพิ่นกะสิให้แต่ลูกแต่หลานนี่ล่ะ ไปเบิ่งให้

ข้อยว่ามัก เพราะว่าข้อยกะเป็นคนหนึ่งที่มักติดต่อ call center ธนาคาร มีหยังกะถามตรงตรงเพิ่นกะตอบตรงตรง

ช่องทางที่มักติดต่อว่าติ ถ้าเป็นข้อยเด้อข้อยสิโทร เพราะว่าข้อยคิดว่าการโทรอะ มันง่ายที่สุดแล้ว

มันกะดีอยู่ที่เพิ่น เพิ่นกะคงสิอยากกะข้อดีข้อด้อยของธนาคารเพิ่นนั่นล่ะ แล้วกะเอามาพัฒนา ข้อยว่ามันกะโอเคอยู่

ข้อยกะคาดหวังให้เพิ่นเฮ็ดในสิ่งที่ข้อยต้องการนั่นล่ะ อย่างเช่นข้อยไปถอนเงิน ข้อยกะคาดหวังให้เขาถอนเงินให้ข้อยให้รวดเร็วประมาณเนี้ย

ข้อยกะพยายามเข้าใจว่าธนาคาร call center เพิ่นอาจจะบ่หลายคนจั่งซี้ ข้อยกะเข้าใจเพิ่น กะรู้สึกว่า โอ้ย จักแม่นติดต่อยากเด้ประมาณเนี้ย

มีผลแน่นอนถ้าบริการดี บริการเว้าม่วน บริการรวดเร็วจั่งซี้ ไผไผกะอยากกะบริการแหละ

บ่ ข้อยบ่เคยไปติดต่อสอบถามข้อมูลอิหยังเลย เพราะว่าข้อยอ่านเอา ข้อยกะกะ ข้อยเป็นเด็กน้อยมั้ง

บรรยากาศกะวุ่นวายเดะ คนหลายหลายจั่งซี้ไปต่อแถว แต่ว่าบางบริษัทเขากะเฮ็ดรวดเร็วกะโอเค

ข้อยว่าต่างอยู่เพราะว่าสาขาใหญ่นี่เขาสิคนหลาย เป็นระบบระเบียบมากกว่า แต่สาขาน้อยนี่คนกะน้อย คนมันแออัด มันอั่งกัน

ข้อยว่ามีประสบการณ์สูงให้บริการมันกะสำคัญอยู่ เพราะว่าเวลาต้องการหยัง เขากะสิกะความต้องการของกะไง

จริงจริงกะบ่จำเป็นปานใด เพราะว่าภาษาไทยกลางเนี่ย ไทยกลางที่กะเว้าน่ะ มันสามารถสื่อสารกันได้เบิด

นี่ล่ะปัจจัยสำคัญ สำคัญที่สุดของการให้บริการแล้วลูกค้าจะติด กะคือการบริการที่ดี

ข้อยว่าสิให้บริการดีกว่า เพราะว่าระบบอัตโนมัตินี้ เวลาเฮากดหยัง มันเฮาสิไปตามสิ่งที่เฮากด ยกเว้นแต่ว่ามันสิบ่มีสิ่งที่เฮากด สิ่งที่เฮาอยากได้นี่ล่ะ

คนส่วนมากที่กู้เงินแม่นบ่ มันกะสิมีหลายประเภท แต่ว่าประเภทที่เยอะเยอะนี่กะคือเขาเอาไปลงทุน ลงทุนเพื่อที่จะเป็นธุรกิจในอนาคต สร้างเงินในอนาคต

ถ้าเจ้าถามถึงคนอีสานกู้เงินไปเฮ็ดหยัง ต้องตอบเลยว่าคนอีสานกู้เงินไปเฮ็ดนา ไปเฮ็ดการเกษตร

ข้อยว่าเป็นการลงทุนที่ดี เพราะว่าอนาคตนี้ การซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านน่ะ มูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

กู้กับธนาคารดีกว่าเป็นเห็นเห็น เพราะว่าธนาคารน่ะมีความน่าเชื่อถือกว่า ดอกกะอาจจะต่ำกว่าข้างนอก

จริงจริงมันกะมีเทิงข้อดีข้อเสียน่ะล่ะ ข้อดีกะคือไว้วางใจกัน แต่ว่าข้อเสียกะคือถ้าบ่ได้เงินคืนนี่ล่ะ ผิดกันแน่

แหล่งกู้เงินที่ดีสำหรับข้อยเด้อ กะคือต้องมีกฎหมายมารองรับ มันสิสำบายใจเทิงคนกู้แล้วกะคนที่ให้กู้

ข้อยว่าปลอดภัยอยู่ถ้ากู้กับแอปที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างเช่น แอปธนาคาร

เป็นปัญหาที่สำคัญ เพราะว่าคนอีสานส่วนมากบ่มีเงิน แล้วไปกู้ ไปกู้เงินกะไปกู้เงินนอกระบบ แล้วเงินดอกระบบอะ มันดอกเบี้ยสูง พอสิจ่ายกะจ่ายบ่ได้อีก เงินต้นเงินดอกกะบ่ลด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

ถ้าบ่แม่นญาติเขากะบ่เปิดเผยเรื่องกู้เงินดอก เพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนกะ

ถ้าคนที่เขามีความรู้ มีความคิด มีการวางแผนที่ดีอะ มันเป็นโอกาส แต่ถ้าบ่แม่นอะ กะคือบ่ใช่ มีแต่การสร้างหนี้

เป็นสิ่งสำคัญมีหนี้กะต้องจ่าย ถ้าบ่จ่ายมันกะอยู่กับเจ้าไปตลอด

คันข้อยได้กู้เงินข้อยกะต้องคิดดีดี ว่าดอกมันต่ำบ่ มันจั่งบ่ได้เครียดมาก

บ่มีความสัมพันธ์กับไผทั้งสิ้น การกู้เงิน เฮากู้คนอื่นเฮาคือเฮาเป็นหนี้เขา ความสัมพันธ์รอบกายเฮาบ่เกี่ยว เขาบ่ได้มากู้เงินนำเฮา

มีคิดมีวางแผนไว้อยู่ว่าอนาคตนี่ อยากกู้เงินเอาไว้ท่าลงทุน ทำธุรกิจ

กะต้องวางแผนก่อนว่า หนึ่ง กู้มาเฮ็ดหยัง สอง มีหนี้สินหลายกว่าทรัพย์สินบ่ สาม มีหลักทรัพย์หลักสินอิหยังบ่ที่จะพยุงเจ้าของในอนาคตหากบ่มีเงินไปกะหนี้

การเก็บออมนี้บ่ได้ซ่อยเรื่องลดความจำเป็นในการกู้เงินเลย เพราะว่าเก็บออมนี่มันคือการเก็บออมต่างหาก แต่กู้เงินนี่ซ่อยจะกู้เงินเพื่ออนาคต เพื่อทำธุรกิจ

ให้ความรู้ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยพู้นล่ะ ว่ามีกู้ดีกับกู้บ่ดี กู้ดีกะคือกู้เพื่อการศึกษา แต่กู้บ่ดีกะอย่างเช่น กู้ไว้สนองความต้องการของเจ้าของ

คันมีโตเลือกแค่สองอย่าง ข้อยโตสิเลือกบ่มีหนี้สิน แต่ถ้าเพิ่มตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งโตคือ กู้เพื่อการลงทุน ข้อยจะเลือกข้อนั้น

ถ้ากู้เพื่อการลงทุน กู้เพื่อการสร้างทรัพย์สินในอนาคต ข้อยว่ามันดีที่สุดเลยล่ะ

ข้อยว่าคนสมัยก่อนกู้เงินน้อยกว่า เพราะว่าในสมัยก่อนการให้บริการทางการกู้เงินเนี่ย อาจจะบ่หลากหลายส่ำซุมื้อนี้แหม

ข้อยสิปรึกษาธนาคารเป็นอันดับแรก เพราะว่าธนาคารนี่มีความน่าเชื่อถือ

ข้อยกะสิเฮ็ดงาน เฮ็ดงานหนักหนัก ลงทุน บ่ซั้นกะหายืมพ่อ ยืมแม่ ยืมครอบครัวก่อนสิไปกู้คนอื่น ยืมก่อน

มีความเสี่ยงสูงเลยแหละ เพราะว่าเฮาบ่เฮาว่าคนที่เฮาไปค้ำให้น่ะเขามีความน่าเชื่อถือปานใด ถ้าเป็นครอบเป็นครัวเฮาพอว่า แต่ครอบครัวเฮาเฮาถือกันบ่ได้เดะ

มันสะดวกกว่าตรงที่บ่ต้องเดินทางไป แต่ข้อยว่ามันบ่ดีปานใด เพราะว่าเวลาเฮามีคำถามอิหยังจั่งซี้เฮาสิถามไผบ่ได้ ไปธนาคารดีกว่าข้อยว่า

ข้อยสิกู้ไปลงทุนธุรกิจที่ข้อยอยากเฮ็ดมากที่สุดกะคือ ร้านอาหาร คาเฟ เปิดคาเฟเลย ข้อยมัก

ข้อยว่าคุ้ม เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรียนจบแล้ว ได้เฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศอะ โคตรคุ้ม เพราะว่าเงินต่างประเทศอะ มูลค่ามันสูงกว่าเงินไทย

สนใจอยู่ แต่ว่ากะต้องดูเงื่อนไขว่า เงื่อนไขมันอะไรบ้าง ดอกเบี้ยเอย อะไรเอย

ข้อยมั่นใจเลยแหละ เพราะว่าธนาคารเนี้ยมันอยู่กับคนไทยมานาน แล้วข้อยกะกะมันอยู่ซุมื้อนี้ ข้อยชื่นชอบ

บ่มีความปลอดภัยเลย แอปปล่อยเงินกู้ในมือถือ บ่ฮู้ว่าไผเป็นคนปล่อย บ่ฮู้ว่ามีกฎหมายรองรับหรือเปล่า บ่ปลอดภัยจักเม็ด อย่าไปหาเฮ็ด

ข้อยสิกู้ทางธนาคาร ข้อยสิย่างไปธนาคารแล้วกะไปถามเขาว่า มีอันใดบ้างที่ข้อยสามารถกู้ได้ตอนนี้ ต้องกะเอกสารอิหยังบ้าง

ข้อยว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่ เพราะว่าถ้าคนเขาบ่มีโอกาส เขาบ่มีเงินทุนอย่างเนี้ย เขากะสิได้กู้เงินเพื่อที่จะเอาไปสร้างธุรกิจในอนาคต

ข้อยคิดว่ากะควรได้รับสิทธิพิเศษเดะ เพราะว่าการเกษตรมันต้องมีหลายค่าใช้จ่าย ค่าปุ๋ย ค่าไถดิน ค่าหว่านข้าว ค่าเกี่ยวข้าว

บ่ว่าสิสนิทปานใดก็ตาม ข้อยบ่ให้ค้ำ เพราะว่าคนเฮารู้หน้าบ่รู้ใจ ตอนนี้อาจจะดี แต่อนาคตอะ บ่แน่นอน

มีความเสี่ยงมากมายว่าเขาสิเอาข้อมูลเฮาไปเฮ็ดอิหยังบ้าง แล้วเฮาการกู้นี่มีกฎหมายรองรับอิหยังบ่ เฮาอาจสิเฮาจับติดคุกเฮาได้เดะ บ่ควรเสี่ยง

ข้อควรระวังมีเยอะเลยแหละ เทิงดอกเบี้ย เทิงคนให้กู้ ประวัติคนให้กู้ เทิงความน่าเชื่อถือ ต่างต่างมากมาย ต้องศึกษาละเอียดละเอียดก่อน

ข้อยสิเอาเงินที่ข้อยมีตอนเนี้ย ไปสร้างดอกออกผล แล้วกะลงทุนทำธุรกิจก่อน เพื่อที่จะให้มาเป็นกำไร แล้วจั่งเอาไปโปะหนี้

ข้อยกะต้องพิจารณาเบิ่งก่อนว่าอนาคตข้อยสิกู้เงินก้อนเนี้ยไปเฮ็ดหยัง แล้วข้อยมีทรัพย์สินอิหยังที่จะเป็นหลักประกันในอนาคตของข้อย

ส่งผลอย่างมากเลยแหละ ถ้าเฮาเฮาว่าเฮามีหนี้ก้อนโต เฮาไปกู้เงินมา เฮาต้องวางแผนการเฮาเงินเป็นอย่างดี เพื่อที่จะเฮาหนี้ แล้วเฮาเพื่อที่จะมีเงินเฮาในอนาคต

ข้อยว่าง่ายขึ้น เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยเงินมันเงินเฟ้อ การกู้เงินหรือว่าการบริการทางธนาคารเนี่ยมันเฮ็ดได้ง่าย เขาเปิดโอกาส มันทันสมัยแล้วไง ประเทศไทย

ข้อยว่าลงทุนเพื่ออนาคตมากกว่า เพราะว่าตอนเนี้ยเงินมีมูลค่าส่ำนี้ แต่ในอนาคตอะ เงินมันจะมีมูลค่าสูงขึ้น เพราะว่าเป็นเงินเฟ้อ

ข้อยว่าบ่จริง เฮาต้องศึกษาการลงทุนดีดี เฮามีเงินก้อนหนึ่ง เฮาต้องคิดว่าเฮาสิไปลงทุนกับอิหยังที่มันเติบโตจริงจริง บ่แม่นว่าลงทุนมั่วมั่ว

ข้อยว่ามันแล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์คืออิหยัง ถ้าอยากได้เงินเร็วอยากได้ตอนนี้กะเฮ็ดตอนนี้ แต่ว่าถ้าอยากลงทุนเพื่อเกษียณกะค่อยค่อยสะสมไปเรื่อยเรื่อย แล้วแต่จุดมากกว่า

ถ้าเป็นข้อยเด้อ ข้อยมักที่ดิน ข้อยสิลงทุนในที่ดิน เพราะว่าที่ดินน่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นได้เยอะแยะ ห้องแถว ตึก ห้าง หรือว่าโรงพยาบาล

สำหรับข้อยกะคือเงิน ถ้ามีเงินนี่กะสามารถคิดได้เลยว่า กะสิเอาเงินก้อนเนี้ยไปลงทุนเพื่ออิหยัง

ข้อยสิหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก่อนหรือว่า ChatGPT ให้มันสรุปมาให้ ถ้าเฮามีความรู้ก่อน เฮาเฮาสิลงทุนได้อย่างปลอดภัย

จริงจริงแอปมือถือมันกะบ่ค่อยปลอดภัยปานใดดอก กะกะบ่กะว่าจริงจริงมันปลอดภัยจริงบ่ เพราะว่าคนที่สร้างแอปอะ บ่แม่นกะ แต่เป็นคนอื่น การลงทุนอิหยังกะตาม มันกะมีความเสี่ยงทั้งนั้นอะ

ถ้าลงทุนถืกหม้อง จั่งใดจั่งใดมันถืกเป็นรายได้เสริม ถ้ามันมีกำไรมา ถ้าบ่มีถืกคือบ่ใช่

มันแล้วแต่ประเภทการลงทุน สมมุติว่าลงทุนไปกับห้าง สร้างห้าง จั่งใดจั่งใดลูกหลานเฮาเฮาได้